باش نبدلو كوش لطفل صغير، باش نحلو كوش لول ساعه، بعد نحو نحوه و نظفوه هو، بعد نحط الكوش جديد نحطو الشيرا الطويله مالتالي بعد نحلوها على زوز، نحط الشيرا القداميه و رحلوهم لزوز و فما سكوتش لعلى جنب، نحلوه نحطو لول و يكون <hesitation> مكبوس عليه باش ميفيبرش و مش مكبوس برشا باش ميتسبسش.